يوم ميلادي يوم يوم ميلادي <hesitation> سوولي حفلة اخواي كنا نلعب ألعاب مختلفة ناكل الكعك وحسينا بسعادة الصراحة عطولي هدايا جميلة تعتبر هذي ذكري مهمة عندي لإني شعرت بالحب والدعم من أصدقائي ، وهذا علمني قيمة الصداقة وأهمية الإحتفال <noise> باللحظات الحياة كل ما تذكرت هذه الحفلة أحس بالإمتنان <hesitation> وإني يعني مبسوط ب-بذاك الوقت الجميل.